तुम आज बुत शान्त बाटो। का होइत हे? हाँ, आज मोर मन कुछ शान्त है। कबुकबु शान्ति अपने आप एकठोर गंहिरा समवाद जैसन लग्ता है कि नाइ? तुम्हर मनोदशा का है आज? जीवन अचम्मके है, है कि नाइ? कबु कबु सब बात स्पष्ट दिखैता, कबु कबु धुन्ध। शान्ति आउ अशान्ति दुनहुन अपना अलग अलग अर्थ रहता। तुम अब्बे का सोंचत बाटो? कुइ बात मनमे खेलत हे?